باش تعلق لوحا على الحيط, أول حاجا, تحدد وين تحب تعلقها, وتستعمل ميزان يا حبذا باش يجيك مستقيما, وبعد قيس المسافا بين أعلى اللوحا والحافة للأسفل, حط علاما على الحيط, ماذا بيك تستعمل شنيور باش تعمل ثقوب في الحيط, وحط لمسامر في الأماكن اللي حددتها, وفالآخر علقها, واتأكد من اللي هيا ثابتا.